e taq chikap <hesitation> kikjiyij chaq'ab' k'o rib'e' nik'yaj <hesitation> ch'ooy och', taq ooch' ke'elek kakjiyij ak' xa' rimal la' keti'ojirb'ek, xa' rimal la' kewa'ek, p pi q'iij ke'el taj xu' chaq'ab' y más xaqara' ke'elek e kiqaj jab'al juert jab'al tek'ara' ke'elk kikchapa' taq ak' kikmin kiib' pi karak k'o pi karal kikmin kiib' pil karal y el kikjiyij lera' te't taq ak', kikjiyij <hesitation> y kikjij kikjiyij <hesitation> kikjij el chom riij li ak' ela' kikjiyij kiktijan junaam taq ch'ooy ke'elek ch'aq'ab' chi ayam kaan chetaq aween wa akichumt kaan kakimina' kiib' pil waay kakalsaj waay kikjuruj b'iik kaxlanwaay, k'o akexon kakalsaj b'iik wa chukunt bien a kuchumnt bien, ak'almt ol chetaq aween ela' y k'o taq chek awaj ke laj xiik' xaqara' rlera' ke'lek kakjiyij taq ak' wa kikilan keb'in taq ak' puleew kerapapek kepetek xu' kikk'ama keb'ek jun welt chek kaktija' chu' taq chee' ela otz taq awaj la' kikan kik kiti'b'irsaj kiib' xa' rimal taq awaj taq ak'.